Ireo zane mitovy amy fanasan-damba ihany le mil manasana finga, fanasa finga e zane, de asio rano ka ty ao de asiao rano-tsavony de alefao ao amizay zane fingao tiao halio, sasao, diovio io. De io avao ka ro manadio aze ty ao, mikarakara aze ty ao. Le mandray vita avao ka rehe manahaky lamba teo iny lafa mitsofoky aby ty courant ampitoy lafa-lafa voapindriky